Ichakulia chino ndinalia kaamini kwamba chika mpela amaka icha- ii- ichakulia insima nachilemba ali chakulia chino chikampela amaka nkaamini kwamba ndinalia kapata maaka zaidi